Tena tsy maintsy koa! Ilay izy tena mihasarotra ny fiainana an, <hesitation> tsy fantatrao ohatran'ny ahoana izay hitranga rahampitso. Tena aleo miasa mafy an, mahazo vola tsara an, dia amin'izay managom-bola dia afaka miatrika izay ho avy eo.